Mukurola okwange nyowe ninkomamu kukora ebiro bisatu, nyowe mukurola okwange nindola kukora ebiro bitaano mu saaha isatu nikinyamba muno muno, habwaaki, ebi ebiro bitaano ebi nkuba nkujya kukorramu, nimba nimanya, emirimo yange oku kunjya kugitambuzaamu okwekujya kuba negenda